<noise> ngua tha mun sa ve ma chalan a ngu thames, <noise> ura munaik. Asik a ngu thum mes ngu thal ama sengi da ngua met ok ngua thodogim, ngu thodigim ura man aik sa chule da ngua thum gua lacharini ura. Si a ngu thup gua la char, sa mamana guathik nga ve ma mamar a nga thi thum mes. Dasik a ngua thup gua thi kini chani, chani dasik kusekguma thik inp ma sag gani dasik ngu tames da mavo, mavo. Klan a gi salap a muchus da nga maith um met utodum, um met un todigim. Todigim da ngua thup guchumgi. Ngua chum gum, ngua thup gu chum gi da cha bi aska cha torna masok tachup. Ka thorna vik du chule du ngu nguam ma ngua char sa chama chagtha cha da ngua chop. Nuga chop su gu snaingini sa chule da unite bebiaska cha torna. Nuga vung sameno ka savat kama mu matha thopika da ngua varna ia i. Kalu sok ka lu avik sok a bias mamor dakini athovini da againi bling. Kule deni ngua met save da bes tu kuar a ngua mu amagit pe maka thopki as so chong. Muchus dini klan a ngu, ngua baig da ma git dungu lu chalan avika da nguat kama vidi a chi di chi da ngu tham ngu tham mun a chi save ura kagthacha, kagthacha nai mono. Do nguai kanana vathik ngu thaman a ngeth save da mamara ngi lu da sat na chama bias ma chalan a ngi thap macha lak. Daka chalan a ngi thap mamor angnga chur angngo char ach ura ni ngi la cha kat. kat. Klan avik dasik am bes mamar a sikngu, ngu na masana ngu na vas ding na chama bi as ka. A thema chalan ia tataman, a tatamun ma thithipas ding gama biaska da mamar a ti vas ding na cha da cha nari am atha mun. Da mali mane da ng ua vek cha um met sai vono va lat. Ngu var na cha ia chule ma cha thap kathap kule ma chat, chat na gua sengi. Am bes kun ambes kananari kave chatal ki. Ka ta ki dok kule da cha var na ngo ia, undet uni mangngas da vai cha naik. Ngus var na chais cha tha vathiki ina vuk da am bes mamar a chun na met, una, un na mang ngas. Dak undet, sa undet save va bung nani cha baulma malingua chra pangeth. Kule da bre bum ga na ngo da cha mut ka sengi da chatas na chi va kama, ma viam mali mathavat ngetha da nga, nga da chama athem gi atha athaithik ki da kama ka tho dik math ki. Dak ambes ti kuar asia dak kave cha ma brebum gana ngo da cha tik kana sangngo chalan avik mali du ngua varna cha ngu bung ngun na thik ta cha ma sa lang ithong galan sa chule un det. Aun det sa muk pa bung. Un dethi na vuk da cha thethinavuk. Ka tethinavuk ka tik kanana ngo aik da cha chartup ma kama pi am mali ma nga dun ka chartup ma kama vaimgi dak kule sa cha tal ka sangi da cha tet na sot ango imane daki cha sengi chia thup avathik. Ngu ngim suma cha thon ga sengi sam muk. Thai munen athik dak ka ue cha nok, ka nok, ka nok, ka nok, da kur angngo nava thik ka churang ngo sok ngus ngim sok abias mamar. Kule du ngua var na cha ia ngi na ri nge ngua matha mun sum nge da ambes ngina nari. Ia tiathik ngital ka sengi ma aula isi ngia do am bes gi kule sa ngua ve ngu ait imono da ng ua mor kama ngu athu ngu thaman ma kama chud i chi di va ngu thaman a chi save diva chasek. Da ango bes na chama chu tho pki mat ki du chule dini ngua mat kama, kama cha ga tha cha kavathik da ngua thaman ang ngeth save da ngua vas ding na ngethpe da ngus brus sugu baulki da ngua tha ngua chathik. Auk sa ma chasek. Sip sa um met in namuk. Um met in amuk sa there da <noise> ka lu ia kasakna cha bi asds da chule da cha thon gama kama ba bung ava bik na makama thopki assa chong sta cha thon angngeth. Sa cha thopki apik da chasek matki. Um met sa muk pa bung sa chule da ngua thor na cha ma ithuk ama anningi save. Ithik sa athopini sa gaini sa ngave chi ngip ia sot avik.